Aloa eh se piggia o bricchetto se fretta a testa into inta carta à veddro quello tocchettin che gh'é in çimma a-a scatoa e dapeu o bricchetto con unna reaçion chimica o fa a sciamma e o s'açende.